ईद रेज़्यूमे या संक्षिप्त विवरण चेमौ ताइएस निम्नलिखित चरण दु। ईपा व्यक्तिगत जानकारी केई जैसे कि नाम, पता, फोन नंबर, रंग ईमेल आईडी शामिल लानि। कामङगु अनुभव पंग सूचीबद्ध लानि। शैक्षिक योग्यता ऊ सूचीबद्ध लानि। कौशलों सूचीबद्ध लानि। प्राप्तियों रंग पुरस्कारों सूचीबद्ध लानि संदर्भों सूचीबद्ध लानि। रेज़्यूमे पंग ईद पेशेवर फॉर्मेट रंग लेआउट ऊ तैयार लानि। रेज़्यूमे पंग संपादित रंग प्रूफरीड लानि।